Oire ragai vo vutao ia ari rotokas ia riro raera. Uva ragai a vao vutao vo taevu vo voari vogarevi, viapau oiso uvai riro raera, ari ragai rotokasi ia riro raera. Iu vovutao iare, voari upoa sovaraia evo vutaia gare vira toupavora, oire vo vutao iare, oaia ragai avao rirovira oiso toupavoi. Viapau oiso uvavuavu riro oro urio raera ari evoa raga evoa rotokasi uva riro oro urio raera, vo vutao iare oaia maret riako ourae rao-oa iava ragai avao oiso toupavoi. Uva eva eisi vi oiso, viapau oiso uvavuavu vai riro raera, ari voraga rotokasi, oire evo vutavia ragaiva voka parevora ourui rovi vuia aite, vokapaoro ita, <noise> ouruirovi vuia, ora vivu ia, oearovi kekepasa apeisa ragai ragai papari irararo, ora ragai tata irararo, ragai arakoaro vase o apeisito. Evo vuta ia, vo, upoa sovaraia ari evoa vara paoro avaera ari evoari, viapau rutu uvuipau ra vokapari, vosa eisi vo upo toupaivere. Ari <noise> voari raga touparivere, oire oisivii opesipaoro avaera aue upoa osa ora igeire vokapaoro avaiera. Evo vuta sovaraia ragai aitero ritai vora oire evo vutavi oaia toupaio vora ari vo evo upovi sovaraia ari, <noise> apeisa, vovutavia lotu avi avapaera, oa iava eisi vi, eisi vita evavi ia aueoro urio iera. Taupaiovora, oire viapau oiso, viapau oiso osivuavu vai aue oro urio era, ari eva vi evavi ita o ritaoro urio era, ari evavita variri, variri avita virivari oro urio roera eis vo vutaavi ia. Evo tavu vutaa viapau oiso uvupau oiso uvuipai ra vokapaio osa eisi vo pokopoko pie ro, vo vutao iare vo vutao iare pirivira vo vutao ovu ava ruipau, avaraga uvere viapau oiso ovuavuvaiei ravi vuripere, vo vutao ia. Ari vavoiso vavo taeva ia aue paoro urio paiera ari. evo vutaia <hesitation> uva rovi vu raga, voita vegoaro vokapaoro toupai ovora, ora igei iare vokapaoro, vokapaio vora. Oevivi kekesa avaio vavoiso, uvare vo vutavi ari aue vita. Evoa evo taevuia iata aue varapaoro avaera uva ora igei iare vokapaiovora. Uvavu ragai kauo varo tou, evoare vakavere, vokaiovere uravu ragai kauo varo tou, evoare vokavere, vokaiovere ora aite taporo ra-a vegei taporo vokarevere, viapau oiso ari vaoiso ragaita vegoaro vokapaio vere, eakivi vokaerovi va koeta kaerovi vaviria aue paoro ita kokopere kovorei. Eakevi kekeio koretoavi, ari re riritapa vevere, osa vaka paiovere igei a-oo, o igei ava-ao. Eisi. Uva eva eva eisi.